या आख्या जागां लोक एका मेकांदे भाषेण संभाषण करतात। फक्त तोणां बोलण न्हू तर साइन लँग्वेजेन सुद्धा। या जागां सोड फक्त भारतानय अंगीनात दोनशे भाषे कुण चड भाषा असत तर आख्या जागां कितके अस्तले। मका तर दिसता चडां चड दोन तीन लाखांच्या वोर योह नंबर पावल्तलो आनी खूप आमका भाषा सापडल्तले जे या जागां उऱांगाय न्हा चडशे ते सुद्धा मेटले।